Fombandraza mampiavaky ñy Zapôné: ñy fankalaza ndrozy ñy teatira kabiky, fomba nandesiny ñy raza ndroz'io, ahità ñy tsinjake noho ñy hira aminy ñy fanehoankevitse manankere, manahakan'izay ñy fandahara ñy sado, fombandraza eo ankalazà ndrozy, ñy fizarà ditée mañetriketriky aminy ñy fombandrozy, manahakan'izay ñy fombandraza tanavata, ñy fety ifandraisà ndroz'io, amin'angano zapôné.